في الحياة من الضروري نوازن بين السعادة الشخصية والمساهمة في المجتمع السعادة الشخصية اه مهمة لا تؤثر على راحتنا وسعادتنا بينما المساهمة في المجتمع تعطي حياتنا معنى اعمق وتساهم في تقدم المجتمع.